deftehri do mari boteh sosai aranni deh do mari bindi ha der jeh a wawata a jangha didi boh de do mari tarihi kujeji ko sali beh hunde ko fe'ata jotta beh hunde ko fe'a ta yeso to'a janghi a heftan no'a janghata beh no'a vindata sai ha der deftere on woni boh wodi hotoji ha der jeh hollata ma bana bale naane himbe naane kujeji naane ko dabbaji ladde koje saare